Itsɔm da kem ishan kafa kakan awo itsɔm yet ikyɛng fi ka angaan shim. itsɔm da tarang ndaam ni kusot inunang ni kusot a zatse. itsɔm da kyem, ki ibɛ ide ida kyem idi tarang kudaam kayɔng fi ngɔn bɛ kyɔnte ida shan narik, ida tarang itsɔm ifa nnon, ida shom ikan kea da se yɛɛt awo, ida shan are site, ida shan kakyɛfi ida tarang kudaam ngɔn. ki ibi itsɔm ida fok nta kusot a zatse, ide da kyemishan kafa kakan awo, nek itsɔm fi nesek kafa kakan ke banet yɔng fe ba bi ttsɔm kɛ ba bi kudaam a zatse awo. Ni ikak ki yɛrɛ tsik ida di iba ne ba bɛ kafa kakan awo. kɛ ba sonong ayɛt banet awe, ke ba se ni kusot barayi na ba yiring ni itsɔm ba fi ise aze na azan a aza ise ane, ane nefi itsin tseng e? Banet yɔng fɛ ba kaba bereng e ba kaba ra kutomong kutek naton de ye? Ba yiring a kaba se ki itsɔm e ti kaba bes ni idyɛng dood dood, akɔn e yɔng fɛ ba kyem ba bɛ kafa kakan awo. isɛ kafa kakan se na anet yɔng fɛ a teng wu adakunom, anet yɔng fɛ a na kakyɛ kpaff, anet anet yɔng fe ate iye na adakunom. Anɔng ne fɛ a nɔɔk kafa kakan. Ki ibɛ atsak ni kusot ngɔn ida sɛ kafa kakan. Nek ida se kufaam na ayin awo. Kɛ anet nye kyɔrɔk-kyɔrɔk, ni izen ikak ida se kudaam n aka nghan, anɔng e da sak ida se kudaam na banet bust, anɔng e da ro na kafa kakan ibi te yik naton itsom nek ise kafa kakan awo. Banet hnɛt mi cɛɛt, ki iba fɛ babi itsɔm ni ren isɛ itsɔm ngɔn doot yet isɛ kudaam doot ni ngɔn, nek ba imi di yit itsɔm bayɔng fɛ ba sonong, ka kyɛ ba bɛ mɛlɛsh a ba kyem ba bi kusonong kufɛ fa kakan awo nek itsɔɛɛm mi kaba sok nhwɛ mgma-mgma, ba kak ba dood mite burum ni iren adakunom bami te burum ni iya adakunom na, na ton aza ntong. Ba ya itsɔm ban tong itsɔm sot kɛ adakunom nib a, ki ishim isɛ kafa kakan sot bakat na adakunom, ra roon aki izen adakunom ada nɔɔk kfafa kakan kari kafau. Anɔng ne fe ayet kafa kakan. Da itsɔm de ibes na kafa kakan awo.